Sagalenii ak ishin inama karkaart, sagalenii sagalenii mal at lilla nyaatet, afia dargeta, aminen sagaleni chollenii ta dukub si-ta dukub inama hin keen, woat chateet dandetee kaate wonte midafeta, woat gara kuufkabd lafakaate wontante hin midafeta won wolba akum cholle midafetay amo woat sagale kabda woat sagale hin'nyaatin dandeete won tante himmidafetu, sagale nuut nyaam nyaat ijemta wont tante ak cholle midafeta mal sun.